أنواع الخضروات الانا بعرفها كلها، كوسة، <hesitation> أسود، رجلة، سبانخ، <hesitation> بامية، جرجير، فجل، بصل أخضر، جزر، قرع، <hesitation> الخيار، عجور، خس، <hesitation> بامبي، طماطم، <hesitation> بقدونس، سلج، كرافست، بسيلة. <noise>